Sa, duai, tidui, atiu, dimau, neni, hitui, wadui, siwai, husa, sai dana, sai dua, sai tidu, sai dati, sai dima, sai neni, sai hitui, sai wadu, sai ida siwa, hutu dua, hutu duai idana, hutu dua-hutu duai dua, hutu duai tidu, hutu duai dati, hutu duai dima, hutu dua daneni, hutu dua hutu dua detu, hutu dua dawadu, hutu dua dasiwa, hutidu, hutidu daidana, hutidu duai, datidu datidu, hutidu dati, hut-hutidu dadima, hutidu daneni, hutidu da-dawadu, hutidu da-dasiwai, hutati, hutati <hesitation> hutati deidana, hutati deidua, hutati detidui, hutati dati, hutati dedima, hutati daneni, hutati daitu, hutati hutati dasiwa, hutudima, hutudima daedana, hutu dimai, hutudimai dua, hutudima datidu, hutudima dati, hutudimai daneni, hutudimai daitui, hutudima dasiwai, hutuneni, hutu neni dati, hutu neni da, hutu neni <hesitation> hutu deni dua, hutu deni datidu, hutu deni. Datiu, hutu neni dasiwai, <noise> hutitu, hutitu-hutaitu-hutitu deidana, hutitu dei dua, hutitu da wadu <hesitation> hutitu dawadu, hutitu dasiwai, dasiwai, hutu wadu, hutu wadu das-hutu wadu deidana, hutu wadu dei dua, hutu wadu, hutu wadu da-dati, hutu wadu dima, hutu wadu daneni, hutu wadu da-itui, hutu wadu dasiwai, <hesitation> siwai.